Toy izao ny fikarakaràna saosy kary. Rehefa masaka ny sakafo tiana an'ilay asiana an'ilay kary, dia maka fatrana kary amin'ny sotro arakarak'izay loko itiavana azy amin'ilay laoka izay. Dia arotsaka eo amin'ilay laoka dia haroharoina tsara mihitsy hifangaro tsara ho levona ilay kary.